Kua yuvanga kartape oyeapo yave jaeko yayapo ipuere vaera yayuvanga iru vareta ndie, yayovaisoko iruva reta ndie jaema jokua iruva reta ndie ñamoamiyaeko jare jukurai ya ñamongana jare ñapiro sugui yande yayovaiso jevare